मेक्सिको की संस्कृति दुनिया की सबसे अच्छी और अलग संस्कृति मुझ आउंसो अटके पुराने जमाने के मेसो अमेरिकन सभ्यताओं स्पैनिश उपनिवेशवाद प्रभाव और विभिन्न प्रवासियों की संस्कृति एक मिश्रण ओशो मेक्सिको की संस्कृति आदिवासी संस्कृति और स्पैनिश मरिआची संगीत।